جی داسہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرا کہ ای ہیت کننگ ٹی اٹ کنا ہیت ئنا مقصد اور دا ٹائماتا ہیت کیوہ ہرا گڑا تا زیہا او ننا ننا ہراکہ اُراٹی رخت خلنگ نا موسم نا ردٹ ہیت کیوہ رختاک بھازو بھاز وڑ ئنا رخت بریک دافتے ٹی مش تے ٹی رخت یکہ بریک میدان تیا یکہ بریک دیر ئنا رخت بریک مختلف بھاز کہ ارے وڑئنارخت بریک رختاتے ٹی مش ٹی ہرا رختاک مریرہ او بھاز وڑ ئنا رخت ارے ہرافتے ٹی اسٹ ہم بریک ہم آن پدا ہرا خط بریک پیپل بریک اوکا چُنکا بریرہ گؤن گؤنک بریک گؤنک آن پدا پیش بھی رخت ئس پاننگک اوٹی ہرا کول تہ بریک کول تہ بُڑز مریک او رخت سے نا شکل ٹی ظاہر مریک پدا اوکا پر پُک بھی مریک مش تے ٹی مریک پرپک میدانا بھی پرپک مریک پرپک ہمو رختے ہرا پھل ئس پوشکنو کیک تینا موسم ٹی اور پھل ٹی تہ دیر بریک اور دیرک کُننگ بھی مریرہ دیرک کُننگ نا ذائقس بھی جوانو ارے ٹی تہ اور پر پُک نا پاٹے کمرہ نا انت نا گیڈ ئنا زیہا چھت کہ بھی استعمال مریک اوڑان کرز بھی پیشتنگک اوڑان تیر بھی پیشتنگک اونا سختو پاٹ ئس مریک بھاز اونا چھل کنا خیال پائے کھڑ کہ خوا بسنگ کہ بھی بریک چھل ئے تہ خلیسہ اونا چھل ئس بریک اونا چھل ئے خلیسہ او خوا کہ بھی بریک ایلو نرومب نرومب بھی اسہ رخت سے اونا بھی چھل مریک یا جند ئنا تہ ہراکہ مریک اودے بھی خوا ٹی شاغرہ و ولدا ہیٹ ئے تڑرہ اونا سل ئے کشرہ ہندا نرومباتے شاغرہ اِلرہ تہ تاکہ او نا تہہ او بسک بسک اوکا پدان دیر شاغا س تہ خوا ٹی گڑا دیرک تہ تام کپسہ مچہ منہ دے اسکا کیرہ اوکا پد تام کپسہ اوکا پدا پرپک آن پدا بریک دا جھگ بریک جھگ پانہ تہ جاگہ سے آ ٹالی بھی پارہ تہ جھگ ئنا بھلو رخت ئس مریک اونا پن ئس چنکو مریک رخت ئس بھلو اخس عمر کے ہموخہ زیادہ بھلن مریک بھاز بھلو بُھنڈس کشیک اونا شانکاک بھلن مریرہ اونا بھلو شاخ کشیک بھلو شولک خلیک جھگ نا اونا بھی ہندنو پاٹ ئس سختو مریک او بھی ہُشنگ کہ کاریم کیک اودے ہراکہ مُستی ہراکہ دیرہ تہ کمپنیک اوڑان پلک بھی جوڑ مریک اوڑان الماری شوکیس داک بھی جوڑ مریرہ ٹی تہ جھگ آن علاوہ بریسہ واپس اسہ پین مش ئنا ہرا بریک پِسی پِسی بھی بھاز گچینو رخت سے او پِت بھی مریک ٹی تہ اور اونا چُنکو اسہ بھرم ئس مریک بھرم تہ پِسی ہمودے ہراٹی کُننگا مزہ اول کھٹک مریک خرُن مس اودے کھٹک پارہ اوکا بسس اودے پِسی مریک پِسی بھرم کیک اودے کُنیسہ اونا چُنکو اوٹی گڈس بھی ارے گڈ ئنا تہٹی پین مِلیس بھی بریک۔ پِسی ئے کُنگس اونا مطلب ہراکہ اونا رختے او پِتی اوس بریک ہرا پِت ئنا تہ چُنکو ٹُکر ئس کشاس او ڈنگر ٹی پاننگک ڈنگر ڈنگر ٹی بریک ہرا کہ اونا پائے پاٹ استعمال مریک اونا پاٹ سے بھاز ڈڈو اودے تفر ئٹ پرغنگا بھی دم دریفک بندغے جوانو تفرس تیزو مرے گڑا اودے پرغنگ کیک بقایا ایلو عام تفر ٹ پرغنگ مفک اونا بھی بھاز ڈڈو پاٹ ئس مریک پِسی بھی ہندنے اوکا پدا پِسی آن پدا برے تولہ انگور بھی رخت ئس ارے او بھی ہندن پِسی آن بارو انتس بھرم ئس کیک تولہ انگور نا رخت خیر استعمال ٹی پین بفک ہُشنگ آن علاوہ تولہ انگور نا ہموکنوکا ہمو بھرم تہ کُننگ مریک چُنکو پِسی آن بھی چُنک اے اونا کنوکا جاگہ انت بھرم تہ او بھی زیباؤ درخت سے ۔اوکا پدا میوہ غاتا بریسہ زڑدلو بریک سوف بریک بیر پسی بھی پسی نا بھلا انتے نسل اے ہراکہ پسی بریک چُنکائے پسی آن بھلا بریک او بیر پسی اے اونا وری بھلو وری دانس مریک او بھی عام طور پر ہر جاگہ غا مریک بیر پسی آ اوکا گیت مریک۔ گیت اکثر دیری آ جاگہ غا لگیک اور بھاز زو دا ٹرکیک اونا پاٹ ئے نی گُڈے چُنکا چُنکا پاٹ ئے تہ خلک او سمجھو او تینا موسم ٹی ہرا ٹائم موسم تہ بس نی داسہ دا داسہ بھی موسم تہ بسنے دا ٹائماتا داسہ داکا پدا باغبر بوغبر نا موسم بریک۔ داکا پدا داسہ نی خلنگ ئے شروع کریس تہ باغبر بوغبر آن پدا او تینٹ ٹرکینگ ئے شروع کیرہ پن کیرہ اوکا پدا روتہ خلیرہ او بھلن مریرہ بھاز موسم نا حسابٹ بھلن مرسا کیرہ کیرہ اوفک پدان ہخس گڈسا کریر تا پین برسا کیرہ ہخس گڈسا کریس تا ہر موسم اٹ برسا کیک زیادہ مرسا کیک۔ گیت مرے گیت آن پدا ٹرالی مس اوکا پد توت اسہ میوہ سے توت بھی اونا بھئی بھاز قسم مریک اسٹ ئس تو اونا مرغنو دانس تہ مریک اسٹ نا گونڈوس مریک اسٹ نا ہنینو مریک موننگا توت بریک پیہنا توت بریک اوفتا بھی بھاز قِسماک اریر توتے بارفنگہ ہر موسم ٹی بہا بھی مریک مونا قسم تے بھی بھاز ہنین مریک پیہنا قسم تے بھی بھاز ہنین مریک اونا بھلو ڈرختس مریک اونا بھی ہُشنگ کہ کاریم تیک اونا بُھنڈ بھی کاریم تیک بُھنڈ بھلو خلیک عمرے بھی زیادہ کیک تُوتان علاوہ پین سوف بریک سوف اسٹ ئس چُنکا بریک اسٹ ئس بھلا بریک ہراکہ سوراب قلات اوفتے ٹی بھلا سوف اکثر بھاز مریک دا ننا ایریا ٹی دا ننا دا جہلاوان دا ئے انتاکو جاگہ غاکو دا پاسوئے داڑے کنا کنا خیال پائک کہ داڑے چُنکا سوف مریک بھلا سوف داڑے رُدینگ کپک اودے موسمک الیپسہ ردینگ گڑا چُنکا سوف داڑے رُدینگ کیک کُننگ مریک اوکا علاوہ انجیر بھی مریک انجیر نا ڈرخت مریک او انجیر نا تو او بھی ہندنو ڈرخت سے اونا پن ئسے بھاز بھلو درخت تہ خو چنکوس مریک چُنکی آن او شروع کیک بھرم کننگ اے پھل ئے تہ کس خنتنے ہندا گڑا نا پاریکہ اینو انجیر نا پھل ئے کس خنتنے بقایا ڈرخت ارے اونا ڈرخت ئس بھی اونا سورو ہندنو پاٹ سے اوخسان سُرفنگان پنیک او بھی بھلو ڈرخت ئس کیک اور اونا ہراکہ پن سے پن تہ بھاز پرا مریک بھلن مریک انجیران پدا ؤ انجیر مس انجیران پدا پین سنجت بریک سنجت ارے او بھی میوہ سے سنجت ولا اونا بھیا سورو پاٹ سے بھاز سنجت ئے خلکس تہ مدان مدان رُدیک لیکن اونا بھرم سے بھاز زیباؤ اونا اُشکنو ہندنو دا پھینڈی نا دا کچوس چنکوس مریک انچ ئنا کچ مریک اونا بھرم اور اول ٹی مریک خرم مریک پوشکن اوکا پدا خیسُن مریک او بھی ہنین مریک بھاز رخت ئس تہ بُڑزو بریک لیکن پن تہ بھی ہمون چُنک اے اور بھرم تہ بھی بھاز چُنک اے۔ اور ہرا ٹائما دانا پھل مریک شامیکا دانا اگہ چُنکو چرکس چھکا دانا پھل ئنا خوشبوس بھی بھاز گچینو بریک دا مس سنجت۔ سنجت آن پدا برینہ دا ایلو اسہ ڈرختس ارے پھکاڑو دا تو پھکاڑو بھرم کیک کُنوکس اف میوہ ئس افک ڈرخت سے پھکاڑو پارہ تہ داٹی دا ولا دانا بھی سورو پاٹ سے بھاز دادے خلکُس زو بھلن مریک اور سیخاس گچینو بھاز کیک بھلن بھی مریک سیخاس دانا بھرم مسک دانا بھرم نا ہرا غلہ غاک تہ اریر دا بھاز زِرِرہ بھاز بھرم کیک زررہ بھی بھاز ہندا بھرماک گڑا دا صرف ہُشنگ کہ کاریم تیک یا سیخا کہ بقایا پین کنا سوچ پائے کنا خیال پائے کہ پین ہچ کاریم ناس اف کہ داڑان کوئی دروازس جوڑ مرے داڑے کوئی شوکیس ئسے نا کاریمس ہلیر الماری سے نا پاٹ سے نا یا پلک سے نا دہنو کنا خیال پائے دا کاریم چوف بقایا ایلو اسہ ڈرخت ئس ارے آرغ ،آرغ بریک او بھی اسہ قسم ئنا ڈرخت سے او بھی ہُشنگ کہ کاریم تیک اونا پن سے بھلو اوٹی پال بھی مریک اونا وری بھرم اسہ پین قسم ئنا وڑناس مریک ہندنو ہراکہ اُستان باروس مریک اُست نا شکل ٹی اونا بھرم مریک اونا بھرمے ہراٹائم بھرم کرے اودے ملاس تہ اونا تہٹی اسہ پین قسم ئنا بج ئس بریک ولا بجاک خُلوکو ہندن زیبا زیبا اور ہراکہ اونا پال ئس بریک یا اونا ہراکہ دیرس بریک او کُننگا نقصاندہ اے بھاز نقصان نسخان تیک نے ہرا ٹائما دانا نی ہمو بھرم ئے یا دانا پن ئس کُنگس یا دانا لٹ آتان ہرا پال تان کُنگس یا اکثر دشمن داری ٹی مسنے دا میل تا کس سے نا ہنانو فصل ئے کُنگنو میلک بھاز اودے کلکان کرینو اودے بھاز تنگ کرینو تو گڑا ا بندغ اکثر ننا ہندنو جاگہ ئس مسنے میل تا خن تے ٹی شاغانو ہندا پال تان آرغ نا آرغ نا پال تا شاغارہ او میلک کھور مسنو وری پد بھی سے کہ اوفتا خنک سہی متنو دا بھاز نقصاندہ اوسےہراکہ گؤنک بریک گؤنک بھی ہندنو رخت سے او جل تا ماسا خریک اونا روتہ سے بھاز سختو دادے خلیرہ جل تا مون ٹی اکثر ہراکہ دا بُج تیرہ ہراکہ دا دیر بریک جل بریک بُج ئنا جاگہ غا خل ئے تو جل بھلا ہرفیک اگہ دا گؤنک لگیک دا گؤنک نا ہراکہ رخت ئس مریک دانا بھاز سختو انتس مریک روتس روتہ ئے تہ منہ دے ہراکہ دا بھلن مس دا ولا ول خلسا کائک مُستی ودھسا کیک ودھسا ودھسا بھاز بھلو ٹُکر ئس کائک جل ئنا کرک اٹ گڑا دا اخسو دیرس برے وس سیکا دادے کشنگ کپک ہندن کہ کاشم اسہ بوچ ٹی مریک یا رخت ئس پاس تہ رخت ئس پاننگ کیسہ کاشم ئے اُچاک بھی کُنیرہ کچہ مس ہرا ٹائماتا بھلن مس او اسہ بھرم ئس کیک اودے بھول پارہ تہ ہرا ٹائماتا دا کاشم تینا ہراکہ پھل ئے بھرم ئے بٹے گڑا سمجھو دا ہمو ٹائما ناڑی نا وخت بریک دا بھی اسہ موسم سے ظاہر کیک کاشم اوکا پدا برینہ بوچاتا پاسو آ بوچاک دا پرے بند پارہ اسٹ سے یا نن پرے بند پانہ تہ جاگہ سے کہ پنیر بند پارہ تہ او بھی بھاز دوائی سے گچینو ہراٹی اوڑان پنیر جوڑ مریک ہراکہ اونا غلہ ئے کشیرہ یا پال پروال نا بیڑرہ اوفتے ٹی شاغرہ تا ہندا پُچ سے آ پلرہ تا ہموفتے ٹی صرف دانا رساک یعنی دانا دیرک ہموٹی تمار تقریباً بیس منٹ یا سی منٹ الاس تا اوکا پدا او تفک خسی جوڑ مریک اونا کُننگ بھی بھاز مزیدار مریک اور فائدہ مندے۔ ایلو اے بریک ایشرک او بھی رخت سے اسہ قسم نا بوچ سے ایشرک پارہ تہ اوٹی بھاز بھلو فائدہ سے اونا روتہ غان دنان مالہ بھی پیشتنگک اونا روتہ اسہ بھلو فائدہ ئس بھی مطلب اوٹی ہندا دوائی سے اودے شام ئنا دیرٹ تخ صوب ئنا کُن تہ معدہ نا بیماری کن بھی فائدہ او تیک اور اونا پین بھی بھاز فائدہ اوایشرک نا ۔ایلو کسانکور بریک کسانکور بھی اسہ بوچ سے رخت سے او بھی دوائی سے بھاز بھلو ۔کسانکور نا بھی ہدنو بھرم ئس بریک او چُنکو اسہ بھرم ئس کیک اونا غلہ تہٹی بریک دانا غلہ غاتے کشاس تو ہرا ٹائماتا چُناسنا پھڈ دڑد یا بھلوسے نا پھڈ دڑد کرےہنافتیان دیر ٹی شاغامچہ کُنگ ایہان تہ اونا ہمو ہرا پھڈ ئنا دڑد سے او بھی کائک ختم مریک اوکا پد بریسہ بوچاتے ٹی خرین گرڑی خرین گرڑی اسہ بوچ سے اسہ ول ئس کیک خرین گرڑی ہمو گڑائے کوٹغ نا شکل ٹی مریک اود کوٹغ نا شکل ٹی مریک او اسہ دوائی سے بھاز اہمو۔ ہمو اونا ہراکہ ول ٹی ہرا خرین گرڑی بریک اونا گرمائش کہ اونا دوائی کاریم تیک او بھاز خرینوس مریک خرینوس مریک اور اونا دوائی بھی بھاز اہموسے اور بھاز بھی کاریم بھی تیک اوکا دوائیک تو بھاز بُوچ ئنا بریرہ ہراکہ ولا مش تا کاسہ اوڑے ہوے بریک او بُوچ سے ہوے اودے ہیٹک اکثر کنیرہ ہتم بریک او بھی اسہ ہیٹ تا کنوکو گڑاسے ہاں بقایا پین درخت تو بھازے داسہ کنا سمجھان تو ذہنا کہ بفسہ فلحال